Lana po'po iti ih <hesitation> waya anten siwon, siwon lana weru, siwon kopra, <hesitation> gorengane sera, gorenganen sayor woh <hesitation> lanai tin toro pawangker engko prei tin toro wangker mamuali waya loit ori menele- neles.